Kalo ngom toma moti ge bank ge waro ene ma ronga ge suru yang re, ngom waro bank ge soka pipi ma gunyihi, oro pipi. nege bank